﻿Wuti, ciran raa, ciran khiji ciran fuɗi, ciran valthi, ciran maaha, ciran masir, ciran Lhalha ciran kusiya ciran juɓɓ boni wuti boni raa, wasinna.